هوايتي المفظلة هي السفر، أنا أحب السفر مرة، أحب <hesitation> الطبيعة، أحب إني أستمتع بالأجواء والطقوس، أحب إني أشوف ال- البحر، أشوف الشلالات، الأشجار، عشان كذا أحب إني أسافر وأتنوع في المناطق والأماكن <hesitation> حتى مو شرط إني أسافر في الدول، أسافر داخل ال- المناطق نفسها، داخل السعودية في- وأستمتع يعني بجمال الطبيعة فيها.